Ny kolotsaina sinoa indray an, dia kolotsaina tia mandinika. Mandinika ny ataon'ny hafa ary mikaroka izay fomba rehetra ahafahana manao mitovy amin'iny na manao mihoatra an'iny. Efa fantatsika moa izany fa matetika rehefa misy <hesitation> hala-tahaka dia matetika vita sinoa foana izy matetika. Dia izay <hesitation> izay izany no mampatsilo saina ny sinoa, ma- mora mahay zavatra izy an, ary hainy tsara ny mandika an'iny sy <hesitation> maka tahaka an'iny avy eo na mamorona vaovao amin'ny alalan'ny fikarohana efa nataon'ny hafa.